Hannde kaa, ñaanduuji ɗii feccere muuɗun fuu non mbayi koyi. <hesitation> a ƴeewii, fay jabet ana nannga ñaamooɓe pom en e namasa en e ko nanndi e mun. <hesitation> Kulle kuurɗe laatiima sikkorankeeje jonka. <noise>